د چین نوی کال، چې د پسرلي جشن په نوم هم یادیږي، په چین کې تر ټولو مهم او لویه رخصتي ده. دا جشن د قمري کلیزې په لومړۍ میاشت کې پیل کیږي او ۱۵ ورځې دوام کوي. په دې ورځو کې، کورنۍ سره راټولیږي، د کورونو پاکول او سینګارول، سره فانوسونه ځړول، او ځانګړي خواړه خوړل د دې دود برخه دي.